me gbga eshri gima, se masin gi ma me se kpakpan gi ma me si engan gi ms, chku da ran me wo me kpolo wop bibmo me za angho ma yan angho me za chukyda a <hesitation> chuku da me ri algo angho abli mbo me za omghome lo akhwo meghre ya <hesitation> hwi sekpa ka ko la mou mii le ko lo mou mii mbo mesk ovro hwoo chuku da lo mou ami bla lo moa ami bza ka me <hesitation> metmu cozga gun me tmu zga gun ming ming mbo lo mbe me tmu lo zga gun mea fagi sku ghre eda nga.